Haa kolooji, kam koo ɗiye fu, yaadi ɗuuɗi, koo ɗiye fu boo e ngoodi balɗe mbaawata ngaɗa nder Friisa, kono alayya ho, waaway waɗa balɗe jowi yaaki jeweeɗiɗi nder Friisa, karas waaway waɗa balɗe jeweeɗiɗi yaaki balɗe sappo koyota ɗum wonnoo. Sanam kamburu mbuu jo mbaawa ngaɗa bal e tati yaaki bal e jowi to Farisa.